<hesitation> nyea le nuɖuɖu mia ɖu bava gble ɖome ne mia, nu yi ne nyea me kpɔna ye nyi be, e abɔme be amawo, ama eyiwo do angrais nawo shigbe gboma e ademe mawo. Ne mi ɖa numawo ɖo gaɖeomɛa meme ademè ne mi ɖɛ gaɖeomɛa, míe va kpɔna kuleur ke ne le ademè, nuka kɔla nɔnɔme yi ne le ademea sia, me nyi, le zea mea. me nyana kpɔo eee, e ɣrɔna yibɔ. Ta numa me kpɔna be ne me ɖu numawoa, e egblena ɖome nuŋ, me ɖo a yi gaze. Kaka dze gboma ŋtɔ dzi. Donk, enu yi ne o wɔ ne ama le abɔme ye eva gblena abɔme na mi ye nyi be, angrais yi ne o ƒle keŋ tsɔ kɔɖe amawo ɖzi le abɔmea, ee, dzidzi ɖe a nɔ esi ne, amekewo wɔna nua nyuiɖea dzidzi ɖe a nɔ esi. Ameɖeo lea, o va yi kuna angrais ma kpoa, a kɔ tsɔ̃ ama dzi be ama ne to na yewo le ŋkeke tɔ̃ mɛgbe ne yewoa dã a xɔ ga. Numa hĩna dɔlele va ne mi ameɖewo ke me kpɔ teƒeo mi va yi ƒle va ɖa ɖu. Nu yi ne nyea nye me kpɔna ema. <hesitation> enuya, kibu ke mi sɔ ɖana deshi mawoa, ame ɖewo, o tsɔna kibu ma kpoa, shigbe biedzĩ ɖeka nu nene kpoa a sɔ kɔɖe deshi me. Ema me nyɔo. e glena miabe ŋkuviwo eye be ɖiɖina ŋ'sĩ yi ne le miaƒe ʋukãwo mea e ɖiɖina wo. Nu yi nye me nya tso kibu ŋtsi eye ma.